וואס מ'נוצט א בילד האלטער פאר. <hesitation> אסאך מאל אויב מ'וויל עפעס אויפהענגן א בילד אויף די וואנט קען מען נוצן די בילד האלטער אדער ארויפצולייגן אויף א וואנט, אדער אראפצולייגן אויף א טיש. ס'מאכט אז די בילד זאל נישט ווערן שמוציג און ס'זאל קענען בלייבן- ס'מאכט אויך אז די בילד זאל קענען זיין שטייעדיג אדער הענגן, און ס'זאל זיין- ס'זאל בלייבן- <hesitation> ס'זאל נישט ווערן שמוציג.